Leina, esa, lua, tol, hata, enlima. Ennoi, enhit, enwal, ensiwa, futusa. <noise> yakmama esalania leo yak <noise> umele enwalama, yakmama imhawaya falahuan yakmamae yak ibunaya botuk <noise> ya yao loy ya anin.